Fahalalagna maneho magneho hevitry, izy koà amin'ny hevitranah alôha ein tsy tsisy fetrany fô arakarakan'ny tsirekireky fogna tokony ahe hoe eto zaho tokony afaka maneho hevitry, eto zaho mila manginy fô <hesitation> ra izy ke izy ke na donc afaka tokony afaka amin'ny fotoagna jiaby zegny tokony afaka maneho hevitry fogna ôlo jiaby fô anjaran'ny tsirekireky fogna mandanjalanja ny le raha tokony vôlagniny.